gott kvöld og velkomin í kiljuna það verður að segjast eins og

rosalega mikið í þessum þætti það eru margar bækur að koma út núna

er í blóma við fáum Rögnu Sigurðardóttur með nýja skáldsögu fjöllum um smásögur heimsins það er útgáfa sem kemur frá Bjarti frægur portúgalskur rithöfundur sem skrifar bók sem gerist á Íslandi og heitir

frönsk skáldsaga sem Friðrik Rafnsson hefur þýtt síðast í þættinum förum við að Hvítárvöllum í Borgarfirði fjöllum um furðulega athafnamenn sem þar hafa komið við en við byrjum á Þorgeiri Tryggvasyni og Sunnu Dís Másdóttur það eru tvær bækur annars vegar skáldsagan raddir

eftir Steinunni g Helgadóttur og hún var í viðtali hjá mér um um daginn þetta er næstum eins og smásögur skáldsaga því það eru tengingar á milli en það eru sögur héðan og

ákaflega mannmörg saga hún er það og frábært

frekar sem

sem kemur fyrir í titlinum það er nokkuð sérstæð persóna eins og margar radíóamatör fyrrum loftskeytamaður sem er kominn í land og dundar sér við að eiga

við fólk um um víðan völl reynir fyrir sér í skrifum og kemst að því að sögunum hans er stolið þær birtast á prenti á sama tíma og hann er að klára handritið heima hjá sér þannig að hann býr sér til hús og ætlar að loka að sér til þess að forðast þennan stuld svo leiðir það okkur inn í þær sögur sem á eftir koma það eru þá sögurnar sem þjóta þarna um loftið eins og loftskeyti þetta þetta er mikið

margar af þessum sögum hún lætur ekki staðar numið með

þennan ramma því það eru eiginlega fleiri rammar það er líka ramminn um sögurnar af manninum sem ferðast um landið og leitar uppi hálfsystkini sín sem manni finnst að hefði verið alveg nóg sem eru ellefu talsins og öll fædd á sama árinu

mín er ein af þeim þegar hann kemur heim til til hálfbróður síns sem er sjómaður og á konu í stóru og er með stjúpföður sinn

og þar verður ægilegt partý sem endar með skelfingu kannski sterkasta ég upplifði þessa bók sem smásagnasafn og hafði miklu minna gaman af því að leita uppi og fylgja eftir tengingunum milli þeirra bestu sögurnar þessi saga

fannst mér glæsileg um mennina sem sem hrafnar og koma fyrir í tveimur eða þremur sögum ég var einmitt hrifnust af þeim líka þar sem

bóksalinn sem sem snýr aftur til dæmis

að fá að fylgjast með þeirri ágætu konu en svo er stíllinn líka svo skemmtilegur mér finnst hún bráðfyndin á köflum það er ein mannlýsing sem ég er búin að skrifa hjá mér þar sem konu er lýst svo að hún hafi verið svo félagslynd að það jaðri við grimmd sem mér finnst dásamleg mannlýsing ég var mjög ánægð með þessa bók líka mjög skemmtileg sagan af kennaranum sem fyllist þeirri þráhyggju að bíða eftir því að einhver leggi í stæðið hans svo hann geti gert úr því ægilegt mál

hjá Vöku í sætinu við hliðina á sér það er mikil hugmyndaauðgi og frásagnargleði í þessu já og það skemmtilegasta er persónurnar finnst mér ég fór að hugsa

sem maður á að nefna fólk sem maður myndi bjóða í besta kvöldverð í heimi mig langar ekkert að bjóða Kofi annan og svoleiðis fólki ég vil fá þessar persónur til mín það er frábær kvöldstund fjöllum svo um aðra bók þetta er

við töluðum svo vel um Alex að mér skilst að allir séu búnir að lesa hana og allir sem eru búnir að lesa hana við þurfum ekki að óttast að ljóstra neinu upp því það liggur alveg fyrir í þeirri bók hvað gerist í endanum á þessari sem er hroðaleg við getum reynt að tala ekki um hana

yfirgefnu iðnaðarhúsnæði og svo fer þetta nú satt að segja inn á mjög mótaðar brautir

þar sem smám saman kemur í ljós að þessi morðingi hefur drepið áður og hann er með eitthvert eitthvert form og lítur á sig sem listamann og fer að hafa samband við lögguna

smám saman kemur í ljós að

þessar löggur í sigti ertu að segja mér að þetta sé lélegra en Alex ef ég hefði lesið þessa áður en ég las Alex hefði ég sennilega ekki lesið Alex

farið fram frá frá þessari yfir í Alex heldur betur hún er miklu frumlegri sem flétta nú er ég þessi eina kona á Íslandi sem hef ekki lesið Alex þannig að ég las

að skrifa ykkur í höfðinu á mér af því þið talið svo vel um Alex sem birtist á kápunni brjáluð þetta er þetta er í bókarformi hrikalegar lýsingar á þessum morðum ekki fyrir minn smekk en í ofanálag fannst mér fléttan ekkert halda mér mér fannst textinn óþjáll og leiðinlegur hann alltaf i pínu langdreginn langdreginn og stundum las ég málsgreinar aftur og aftur því ég skildi ekki hvað stóð í þeim hreinlega svo kemur þarna tvist í lokin sem er það sem allt gengur út á í þessari bók og það er

áhugavert í sjálfu sér en það er ekki nóg fyrir mig að lesa bók og finnast hún svolítið áhugaverð eftir á þegar ég bít á jaxlinn í gegnum hana ég

menn eru að skrifa svona ægilega mikið ógeð að menn finni það upp sjálfir en hann sækja plottin úr úr öðrum bókum ókei þið eruð ekki yfir ykkur hrifin

segja alvöru bók hún er ekki sakamálasaga hún er Salka Guðmundsdóttir fékk verðlaun fyrir þýðingar á skuggahliðinni og villtu hliðinni eftir og Linda Ólafsdóttir fyrir myndskreytingar í ugla og og maðurinn sem fór í hundana eftir Ólaf Hauk Símonarson frygð og fornar hetjur er eftir Óttar Guðmundsson lækni og fjallar um kynlíf í Íslendingasögunum tappi á himnum er eftir Evu Rún Snorradóttur þetta eru prósaljóð sem eins og segir fjalla um unglingsstúlku í Breiðholti sem er að reyna að fóta sig í lífinu og ná höndum yfir innra hyldýpi hingað er komin Ragna Sigurðardóttir sæl vertu já sæll þú ert að senda frá þér bók sem heitir vinkonur og

hún fjallar um vinkonur kannski segirðu mér aðeins betur frá því hún fjallar um vináttu þriggja stelpna á tveimur tímaskeiðum í ævi þeirra þeim þegar þær eru fjórtán ára fylgjumst með þeim einn vetur einn vetur í áttunda bekk í Austurbæjarskóla svo hittast þær aftur og eru þá komnar undir fertugt þetta er saga sem gerist

mig langaði að gera var að mér finnst þessi vinátta í bernskunni og vinátta á unglingsárum hún er oft svo sterk og þessir vinir þeir verða svo nánir mig langaði svo að sýna þessa kviku og þessa viðkvæmni dramatík og það er vinátta afbrýðisemi og samkeppni og útilokun og höfnun og líka alltaf góða

vináttan svo langaði mig að þegar lesandinn kynnist persónunum þegar orðnar fullorðnar þá þekkir hann líka stelpurnar sem þær voru þegar þær voru fjórtán mig langaði að halda því því það skilja náttúrulega leiðir eins og oft með æskuvini að leiðir skilja á einhverjum aldri það eru margir sem ég var með í í unglingadeildinni í Breiðholti sem ég hef ekki séð síðan en það er alltaf einhver tilfinning það er þessi tilfinning og

líka þetta er öðruvísi vinátta

inni á heimili maður er heimagangur og maður kynnist foreldrunum og og systkinum

seinni hluta sögunnar kemur ýmislegt inn mjög athyglisvert að persónan sem er kannski fyrirferðarmest hún er stjórnmálamaður þú ert að skrifa um líf konu sem er í stjórnmálum og eiginlega ekki út frá pólitíkinni við vitum aldrei hvort hún er góður stjórnmálamaður eða ekki þetta er stjórnmálin eins og þau birtast gagnvart fjölskyldu heimili og einkalífi já þetta eru stjórnmálin

út um út um glugga og á skjánum og við vitum hvað er að gerast í hennar stjórnmálalífi það eru ákveðnir hlutir sem koma upp á í hennar stjórnmálaferli sem eru innflytjendamálin eða

síðan þá hittir hún þessar vinkonur sínar aftur og þá verður svolítið samspil

tenging við þessa gömlu vináttu og þá komum við aftur að því að þessar gömlu nánu vinkonur að það er ákveðið valdatafl í vináttunni eins og hjá vinkonum sem segja

margar kannast síðan er þetta orðið fullorðið fólk og völdin eru komin á allt annað stig þá erum við farin að tala um nei þú færð ekki hæli hér mig langaði svolítið að leika mér með þetta þetta þennan mannlega þátt og þennan mannlega þátt

í að taka ákvarðanir hvað hvað verður til þess að fólk á stundum svona erfitt með að taka rétta ákvörðun af því hún er þú hefur skrifað nokkuð margar skáldsögur

með aðgengilegustu bókum sem þú

hún er hörkuspennandi og maður gæti farið með þessa bók upp í sumarbústað eða á ströndina já

það var meiningin að hún væri spennandi sagan býður upp á það að þetta sé spenna sem leiðir mann til enda

maður veit ekki alveg hvað hvað gerist fyrr en alveg í blálokin

svo var ég svo heppin

ég hef verið með svo góða ritstjóra og við

í þessari sögu átti ég frábæra samvinnu við ritstjórann minn sem er Sigþrúður Silju og Gunnarsdóttir Silja mamma hennar

minn áður felur það í sér að ritstjórinn bendir á eitthvað og síðan að höfundurinn hafi þá líka kannski þor í að takast á við hlutina og breyta eftir

þeim og vega og meta hvenær hvenær á að gera það og hvenær ekki þetta var mjög góð samvinna ég held að þetta skili sér í því að sagan

svona lærir maður alltaf þakka þér fyrir Ragna vinkonur við ætlum að skoða bók sem heitir á frönsku löður daganna þetta er bók sem þú

með frábærri kápumynd eftir Helga Þorgils

já hann er spennandi persóna hann er rithöfundur

söngvari og allt mögulegt gríðarlega fjölhæfur en líka lífskúnstner og gleðimaður alveg fram í fingurgóma hann var partur af þessu fólki sem var

í miðborg Parísar á

þarna eftir stríðið bókin kemur út fjörutíu og sjö skömmu eftir stríð og þá og allt mögulegt og og hefur markað mjög djúp spor ekki bara í franska sögu heldur

bara evrópska yfirleitt þetta eru tímar sem maður hefði viljað vera þar já ég held að það hafi verið gríðarlegt fjör auðvitað Evrópa og Frakkland að koma út úr hryllilegu stríðsástandi en þau bregðast við með miklum með leikgleði og lífsgleði það eru þarna element úr súrrealisma og sprell og gleði já hann rís upp gegn gegn hefðbundinni frásögn

súrrealisti leikur sér með frásögnina býr til orð

snýr upp á tungumálið og gefur sér allt það frelsi

sem að hægt er að gera enda enda menningin að rísa úr rústum seinni heimsstyrjaldarinnar þá er bara allt leyfilegt það er líka eitthvað fallegt og gott við þessa persónu já þetta er ástarsaga í grunninn og óskaplega falleg ástarsaga

mikið af litum og falleg áferð á öllu og svona mjúkt leður flauel og það er ofboðslega mikil nautn í öllu bæði í andrúmsloftinu og

náttúrulega maturinn að hætti Frakka mjög mikilvægur mér finnst þetta vera óður til lífsgleðinnar og lífsins og svo tónlistin

já

út um allt hann var góður trompetleikari spilaði með John

París var iðandi af jazzi á þessum tíma hann var mjög virkur þátttakandi í því en þetta er bók sem er ekki eins og aðrar bækur og það er hrikalega erfitt að snúa þessu yfir á íslensku held ég já hann er hrikalega snúinn hann er líka mjög skemmtilegur hann hann býr til orð snýr upp á hugtök svona skekkir þetta

ská og fyrir vikið fær maður fjarlægð á veruleikann og líka húmorinn skilar sér þess vegna var gríðarlega gaman en erfitt að glíma við Rúnar Helgi Vignisson sæll vertu smásögur heimsins Norður

það er gefið í skyn hérna og sagt að þetta sé fyrsta bindið af smásögum heimsins

það er stefnt að því að þau verði fimm þau fylgi álfunum verði teknar saman upphaflega hugmyndin var að reyna að koma með sögur frá öllum löndum heimsins en það er nú svo stórt verkefni að það er næstum næstum óyfirstíganlegt í bili alla vega en ég hugsa að við náum svona áttatíu

hundrað löndum inn þegar upp verður staðið þetta er og það verður að segjast eins og er að þetta er tuttugasta öldin í Norður

frjór tími smásögunnar smásagan

rosalega sterk í Bandaríkjunum ég hef sagt að það hefði ekki verið neitt vandamál að safna saman þrjátíu sögum það eru þrettán sögur þarna að safna saman þrjátíu sögum á fimm hundruð síðum

jú jú en það er gríðarlega mikið framleitt af smásögum enn þann dag í dag í

Ameríku og margir frægir höfundar eins og eins og Hemingway og Faulkner sem

skrifuðu á sínum tíma mikið af smásögum sem lifa enn

hvað er í þessari bók ef við nefnum einhver dæmi þú nefndir

Anderson sem er elsti höfundurinn þarna frá nítján hundruð og nítján úr hinni frægu bók

hann er kannski merkilegur fyrir það að hann hann byrjar að skrifa sögur sem eru skrifaðar eiginlega á talmáli það er lítill söguþráður í þeim en þær eru sagðar eins og verið að segja sögu á barnum svolítið svoleiðis og síðan læra menn sem koma síðar

í bókinni eins og

og Faulkner og fleiri og

kannski sem að læra síðan af honum knöpp hún er svakalega knöpp og og mikið undir hann var náttúrulega með þessa sína að það ætti ætti mest öll merkingin að vera undir yfirborðinu ekki síst í samtölum og þarna

par að ræða um stórt og brýnt vandamál í þeirra samskiptum og það vandamál er aldrei nefnt berum orðum maður verður að komast að því sjálfur hvað áhrifamesti smásagnahöfundur ég myndi jafnvel segja allra tíma á eftir

hann er svo sterkur

varla hægt að lesa Carver án þess að fara að skrifa eins og hann já já enda enda eru margir sem reyna að stæla

synd að hann skyldi deyja svona ungur en sem betur fer náði hann að gefa út heilmikið af smásögum og hann er einn af þessum höfundum sem helguðu sig þessu formi þeir eru kannski ekkert rosalega margir sem að helga sig nánast alfarið smásögunni

sem eru góð dæmi um það þetta eru ýmsir þýðendur sem já ég þýði reyndar nánast helminginn af bókinni en síðan eru sex aðrir sem koma til liðs við okkur og þannig verður það að við í ritstjórninni munum ekki geta þýtt þetta allt sjálf næg vinna er að velja þetta saman það er ótrúlega margslungin margslungin vinna þannig að við munum fá þýðendur

héðan og þaðan og auðvitað reyna eftir því sem við framast getum að þýða úr

en það er alveg ljóst að við verðum að þýða eitthvað af efninu frá Asíu og Afríku úr

mjög skemmtilegt verkefni að halda þessu úti í fimm bækur gæti verið ég vona að okkur endist þrek og úthald

ef maður les þær allar held ég að maður fái alveg nýja heimsmynd því smásagan er þannig að hún hún kristallar svo margt maður sér að það er svo misjafnt andrúmsloft í smásögum

milli heimsálfa bara milli Norður

erum búin að velja sögurnar í suður

það er bara allt annar taktur þar bæði fagurfræðin og það er allt allt annað í gangi þar mjög spennandi við skulum heyra í portúgölskum rithöfundi hann er víst svo frægur í Portúgal að þegar hann gengur úti á götu eltir fólk hann og faðmar hann en hann hefur skrifað bók um Ísland við fáum ekki mikið af bókum á íslensku úr portúgölsku

hvað þá bækur sem gerast á Íslandi en eru skrifaðar á portúgölsku en hér er ein bókin heitir og er eftir portúgalska höfundinn

hann er hérna staddur hjá mér held ég lýsir Einar Benediktsson siglingu frá Reykjavík og upp í Borgarfjörð sem hann tókst á hendur árið nítján hundruð ásamt ungri konu sinni Valgerði hún var bara nítján ára þau sigldu á litlum

Guðjón Friðriksson segir frá þessu í ævisögu Einar Benediktssonar báturinn er hægfara siglingin tekur alla nóttina loks er siglt inn Borgarfjörð og sætt flóði til að komast upp í kvæðinu minnist Einar Egils Skallagrímssonar og

dregið úr kynsins hönd silfrið hefur lengi legið lifna skal um dal og strönd senn mun verðsins

vekja fræin dauð og köld nú er riðið neðst á broti neyðin stærsta er á þroti næst er morgun nú er kvöld nýir þegnar önnur völd brennur dys hjá bæ og koti bjarmi sést af gullsins öld einar var að fara hingað að Hvítárvöllum til að hitta vin sinn birtist skyndilega á Íslandi átján hundruð níutíu og átta hann var fágaður í framkomu en dulur um hagi sína og er að mörgu leyti ráðgáta enn hvað var þessi maður að vilja hingað í

en þeir Einar náðu vel saman og létu sig dreyma um stórar framkvæmdir baróninn sat ekki auðum höndum hann keypti jörðina að Hvítárvöllum greiddi hátt verð fyrir setti klassísk málverk á veggina kom sér upp

það þótti hann gera listavel og hann kom fram á samkomum í Reykjavík þess á milli tala þeir Einar og hreifir af frönskum og þýskum eðalvínum um framtíð Íslands þeir sjá hallir við

bleika akra Eimskip fyrir ströndum og borgir með fögur torg þeir eiga það sameiginlegt að geta lyft anda sínum til hærri hæða einar sannfærir baróninn um að Ísland sé auðugt land og eigi mikla möguleika á nýrri öld það bíði eftir fjármagni og

framkvæmdamönnum eins og brúður eftir brúðguma sínum baróninn lét byggja gríðarmikið fjós hérna í Reykjavík ætlaði að hafa fimmtíu kýr þetta er fyrsta steinsteypta húsið í bænum og

hérna upp með fékk fljótlega heitið

lifir enn en eins og var um mörg áform

varð lítið úr þessu bæjarbúar voru tregir það var erfitt að útvega kýr og nytin í þeim var léleg baróninn keypti líka aðra jörð Eskihlíð hérna upp við Öskjuhlíðina

urðu að engu eins og til dæmis áform um að hefja stórkostlegar botnvörpuveiðar í íslenskri landhelgi með fjölda togara frumvarp þess efnis var reyndar fellt á Alþingi með jöfnum atkvæðum það voru honum mikil vonbrigði það virkar fremur eins og hann hafi ekki verið alveg heill Þórarinn Eldjárn skrifar í

sinni baróninn að hann hafi verið alvöru tónlistarmaður sem gerðist fúskari í bisness baróninn endaði með því að skjóta sig í hausinn í auðvitað á fyrsta farrými hið afskekkta Ísland þessa tíma er eins og furðulegur staður fyrir mann sem í raun virkar svo nútímalegur þegar hann lýsti hinum innfæddu þótti honum flest það sem hann áður hafði fyrirlitið mest þegar hann varð var við það annars staðar allir voru þeir skáld jafnvel stórskáld í hjáverkum fasteignasalinn sem prangaði inn á hann jörðinni var skáld bóndadurgur á einhverju í nágrenninu var skáld annað var eftir þessu ekkert nema snillingar í allri

eyjaskeggjar þó augljóslega fúskarar eða í besta falli hæfileikaríkir en bældir vanefnamenn annar sérstæður athafnamaður kemur við sögu hér á Hvítárvöllum það er sjálfur Egill Skallagrímsson hér drap Egill sinn fyrsta mann aðeins sjö ára gamall Egill var við

á ís og lék við smásveina eins og segir í sögunni keppinautur Egils hafði hann undir en smásveinar æptu að honum Egill reiddist mjög þá hljóp Egill að Grími og rak öxina í höfuð honum svo þegar stóð í heila þeir Egill og Þórður gengu í þeir Mýramenn þá til vopna og svo hvorir tveggju Hjalti hljóp til þeirra með þá menn er honum fylgdu voru þeir þá miklu fjölmennari og skildust að svo gerðu á endanum lágu sjö menn í valnum og þarna verða til helstu einkennisorð en er Egill kom heim lét skalla i i Grímur sér fátt um finnast en bera kvað Egil vera

að honum væru fengin herskip Egill kvað vísu það mælti mín móðir að mér skyldi kaupa fley og fagrar árar fara á brott með víkingum standa upp í stafni stýra dýrum höggva mann og annan já þarna var ein útrásin okkar Íslendinga þessi þáttur er búinn hjá okkur í kvöld við sjáumst að viku liðinni takk fyrir að horfa búinn hjá okkur í kvöld við sjáumst að viku liðinni takk fyrir að horfa